Chi deppu esse sinzeru custa non esti ua domanda meda faccilli. Non d'iscu, poitta deu seu ancora giovanu, ma <hesitation> du pozzu immaginai. Penzu che candu s'imbecciada sa vida esti pru compliccada? U pagu eia e u pagu no. Eia poitta imbecciendi is cosasa diventanta difficili, in prusu chi s'abarrada assou, non si teidi u pobiddu, ua pobidda è difficilli bivi in mallattia assou. <hesitation> Esti pru difficcilli a si movi, <hesitation> esti pru difficcilli fai tottu. Duncasa chi es, si es assou <hesitation> deu penzu ca è pru difficcili candu s'imbecciada. Ma penzu <hesitation> ca imbecciai non po forza deppi essi ua cosa maba, poitta chi in sa vida s'esti asseminau bei si poiniti arregolli is fruttusu de sa vida <hesitation> ca è spacciendi. Penzu ca chi unu imbecciada imparisi a is <hesitation> persoasa, is ammigusu i famigliarisi chi du ointi bei, podi d'essi ua cosa pru che positiva <hesitation> ua cosa ca fainti vollentierisi <hesitation> non d'eppi d'essi necessariammenti ua cosa leggia, anzi! Deu penzu ca esti ua cosa possibbilli de fai. Penzu ca eia, ca sa vida este u paghisceddu pru difficcilli candu s'imbecciada, ma non po froza cussu d'eppi d'essi u probelma. Penzu par ese, par esempiu ca in su mundu dui funti situazioni meda pru difficllisi, come per esempiu chi geu penzu a sa genti chi moridi giovana o a sa genti chi teidi callincu problema. Penzu ca imbecciai non esti u problema, esti ua fasi de sa vida. E' pru complicau ma s'importanti, po a mimma, è imbecciai in salludi.